कनाडा एक ऐसा देश ओशो जो विभिन्न संस्कृति के संगम से राबाजी। इसकी संस्कृति यूरोप विशेषकर ब्रिटिश और फ्रेंचसी और इसके मूल निवासी लोग के बारे मुझ बात हो। यह एक ऐसी संस्कृति हो अथके प्रमुख लोग रहो।